Hawlu lesdi mai Naage be guldum. Ha lesdi mai beanda hawlu pewol ko hawlu dungu, kambe hawlu guldum on tan be andi ngam bedo nder lesdi sahara. hedi mabbe guldum on tan woni haton ngam be Wala ledde. be Wala rema ngam be Wala heba iyende ha lesdi mai. kambe kam ha dubi salata be heba iyende bombolire nde gotel. to tobi nde gotel lorata toba fahin seto dubi yalti.